<noise> <hesitation> Anao niany kara hitako vignibinitry oh, raha misy problème sa oe ino ola, tantarao zalahy fô tsy tsara rahsara raha entin-drerika eh, so mbô ahitanay solution